Wngkha uansukmung tei swkangni samungrokno swlaiwi chongmung tubuo kotor samung khlaio. Bohrok sakni rangri tei muchungmarokni kokno twiwi rangchakni saimanma rwnai khoroksani kaham tongmung bai kwrwngwi tongnai chongmungrokno lama phurwnai. Tamokhe uansukya khe uansukma bai uansukma eba uansukma kwrwi khe uansukma wngwi mano. Khani uansukma bai tei naikolma bai khe kaham khe chongmung tubuo. Khapangni buj thummung khatungma no siniwi tei mwthangwi mannani phan jukti gwnang uansukmung no teibo kuchugo tisao. Khatungma tei mungsaswk wngmani ungklugo tongmani kok no thansa khlaiwi kwbangma saimanwi. Tei khá tongthokma bai chongmung tubuo sakni tei sakni samungni thwngmungno swnamwi mano